Toothpaste khe kaisa bowa hujaknai bithi. Bowa huma ni brush o fului bowa hokhe bowa tei bowani bisingo hafjak manwui rok no kariwui bukhuk saaf khlai mano. Bowa no huwui bowa ni moila tei yong rok saaf khlai mano tei bowa bahan no kaham khe tonui mano. Bowa huma bai bowa tei bukhuk ni bahai no komirwui mano. Amo hai khe bowa no saaf khaikhe bowa tei bukhuk ni bemar no komi rwui tei bowa kwrak khe tonwui mano. Amtwui hai khe saak ni bemar no komirwui mano tei bukhuk no motom khai tonui mano.